Tan intzikb'al wetel a' nojoch winik inten ink'atij b'u'ul b'u'ul je' ak'atij intech ma'lo', inten ink'atij b'u'ul wa'ye' ko'on ko'on ko'on wa'ye' je'lo' yan b'u'ul yan je' ko'on ti janal je'lo' yan waj, je'lo' yan ja', je'lo' yan ik jach ma'lo' tan inwilik nojoch winik, b'aje'laj jo'mij b'o'tik tech nojoch winik ma'lo', b'o'tik tech patij inb'el tinnaj que a' nojoch winik b'a'ax a' janal a injanal b'u'ul b'u'ul, je' tan injantik b'u'ul je' jach jach jach ki' tan inwa'lik a' a' nojoch winik ko'on wa'ye' ko'on ti janal wa'ye' yan b'u'ul, yan ik. yan waj, yan ja' uk'ul yan, ko'ox ko'ox ti- tinwotoch ko'ox ti janal tan inwa'lik in- inch'up je'lo' yan a' nojoch winik tz'ajtej tan injantik tan injantik b'u'ul Tan injantik b'u'ul je' tulakal tan inwa'lik a' nojoch winiko'on ko'on ti janal ko'ox tin- tinwotoch, ko'on tinwetel, ko'ox tinwotoch, ko'ox ko'ox ko'ox ti janal ko'ox ti janal wa'ye' tinwotoch yan b'u'ul o- o ak'atij b'äk' ti kax ma' inten ink'atij b'u'ul je' ko'on wa'ye' je'lo' yan ko'on ti janal jo'mij ujanal b'o'tik tech nojoch ko'lel, b'o'tik tech nojoch winik pat inb'el jach ma'lo' tak samal tan inwa'lik tech tan in tan in tan inb'el tinwotoch tan inmeyaj je'lo' tan inmentik y tan in tan inmentik junpee naj, b'aje'laj yan junp'ee naj tin tan in mentzik jach ma'lo' tulakal k'in tan inmeyaj, tan inwa'lik nojoch ch'up mo- nojoch winik ma'lo' tan inmentik junp'ee naj wa'ye' ti insukun. Jach ma'lo' tan umeyaj nojoch winik, inten tan inwa'lik tak samal ko'on wa'ye' tinnaj tan inwa'lik a' lik a' nojoch winik jach yutzil a' naj jo'mij innaj ma'lo' ma'lo jo'mij yutzil a' naj tan inwa'lik junp'ee k'in unaj wetel u- och winik tan inwa'lik sach jo'mij a' wet a' naj jo'mij kon wa'ye' tinnaj ko'on, ko'on ti janal <hesitation> jach jach k'as ma' ink'atj ma' ink'atij ti janal tuyotoch ko'on wa'ye' ma' ma' ma' ma'an a' a' ma'an ti tuwotoch ma'an ti janal ko'on wa'ye' tinwotoch yan yan b'u'ul yan b'u'ul, ak'atij b'u'ul <noise> ink'atij b'a'ax max a' max ma' ma' ak'atij, inten ink'atij janal je' wa'ye' yan je'lo' yan ik jantej jantej je'lo' yan waj je'lo' yan ja' uk'u' uk'u ja' ma'lo' tan wa'lik nojoch winik jo'mij ti janal b'o'tik tech nojoch ko'lel, b'onti tek nojoch winik b'o'tik tech tan inwa'lik, jo'mij jo'mij, ma'an tulakal tan inwa'lik wa'ye' ma'an b'äk', tinwotoch ma'an b'äk' jo'mij jo'mij jo'lejij in u jo'lejij tan intales b'äk' je'lo' wa'ye' yan b'u'ul ma'lo' jo'mij jo'mij ti janal tan atzikb'al ko'on wa'ye' ko'on ti tzikb'al b'ix ab'el apusik'al, jach ma'lo' u k'as jach ma'lo' tan inwa'lik nojoch winik, b'aje'laj tan intzikb'al jo'mij pat inb'el jach ma'lo' ub'el uno- unaj b'aje'laj inten inwet inwätan tan intzikb'al. allí